Siasuiti ih si musti pourese no palaleen hesia kutuno mu- mukalewo ri mo- ri mo kasu sukanta kitan teuh, deh.